والله طال عمرك الموضوع بسيط أول حاچة تجيب <hesitation> الوعاء اللي تسوي فيه الجهوة تحط معلجتين بن ومعلجة سكر أو أكثر حسب رغبتك، وتحطهم على النار تجلبهم زين تتابعها لا تغفل عنها لأنها لو-لو غفلت عنها و <hesitation> بخرب-بتخرب معاك بتنحرق الجهوة وتجلبها زين وبعد عشر دجايج تجريبا تصبها.